<hesitation> misal bepander masalah begawi gawian lah gawian itu <hesitation> pertama mungkin ulun memulai dari <hesitation> pabila urang tu sebaiknya begawi <hesitation> misalnya masalah pabila ni kan bepanderan umur <hesitation> sebujurnya tergantung orangnya jua pang kaya misalnya urang tu ada nang dasarnya ketuju nya tu imbah sekulah nang sma- sma tu inya langsung begawian haja misalnya nya masuk nya smk atau nya dasar sma langsung begawian ngitu biasanya <hesitation> perasa ulun tu misal niatnya baik itu mulia pang gasan kuitan biasanya gasan membantu kuitan merasa kuitan sudah tuha beisi <hesitation> ading pa adingnya halus- halus ngitu biasanya kan urang imbahnya lulus sekulah merasa sudah kawa becari duit nya begawian asal gawiannya halal haja ketu lah nang digawinya tu kada melanggar hukum macam- macam ngitu perasa ulun bagus- bagus haja ketu nah andak apa haja gawian nya selawas kada merugikan urang kada merugikan inya jua ketu na kadada nang diulah urang ni merasa kada nyaman <hesitation> inya nya jua menggawinya nyaman biasanya misal nya gawian- gawian nang kaitu kan <hesitation> misalnya dimulai dari nang biasa nang maksudnya nang biasa urang ulah tu bejualan urang bejualan tu paling rancak misal gasan memulai nang dari awal semisal inya <hesitation> kada tahu handak begawian apa ketu nah misal balum dapat. Info- info balum dapat nang lowongan nang dari urang nang kada kawa masih balum kawa umpat urang misal masih kada kawa tu biasanya orang bajualan- bajualan ya macam- macam jua kan mulai bajualan makanan, bajualan baju, bajualan <hesitation> barang- barang macam- macam ae nang dijual lah ada jua orang begawian tu misal kaya nang misalnya <hesitation> umur anum ni kan awak masih sigar tu ada jua nang gawian kaya batukang- batukang ni kan kita melihatnya kaya gawian nang remeh nang kada bengkeng jar urang tuh padahal batukang tu mulia ketu nah bayangkan aja misal kareda hakun menukangi kareda orang bisi rumah siapapun sesugih- sugih urang kareda nang hakun menakung menukangi kareda bisi rumah kareda jadi apa rumah sakit kena jadi mama sigi tu kada jadi ketu na, jadi perasa ulun tukang tu gawian nang bagus sebujurnya tapi orang tu biasanya kada- kada melihat ngitu tu baik ketu nah <hesitation> aneh jua padahal batukangan tu berasa ulun mulia jua ketu na dan itu asal awak sigar sihat habis tu kada macam- macam urang nya pasti kawa menggawinya ketu nah misalnya meumpati <hesitation> meumpati arahan lah meumpati nang dari nang paham memadahi ke inya selain betukangan tu jua urang nang gawian nang biasanya awal- awal tu kan pasti mulai dari bawah na tu kan perjuangannya tu kawa kita lihat kayapa inya ni cangkal begawi atau kada nang itu misal nya urang- urang nang <hesitation> memulai inya masih anum banar itu dari anum banar begawian nya tu biasanya pas sudah tuha tu. Ada jua didapat nya ketu na macam- macam berkah nya- nya <hesitation> misal dapat berkat macam- macam bisa sugih banar bisa jua inya tu meulah orang- orang disekitar nya tu himung lawan inya meolah orang- orang disekitar tu sayang lawan inya sampai inya tu <hesitation> biasanya digaleri nang baik- baik orang- orang nang keitu tu asal nya <hesitation> selama begawian tu dasar menggawi nya tu bebujur ketu kada beasal- asalan haja lawan kada meaneh- aneh <hesitation> selain nang itu jua misal kita bepandiran <hesitation> gawian nang urang <hesitation> tuntung kuliah ketu lah urang sudah selesai apa tuntungan kuliah tu <hesitation> gawiannya ini kan biasanya ada yang beranggapan harus nang harat nang duitnya ganal ketu- ketu sebujurnya ya kada jua misal orang tuntung kuliah habis tu gawiannya nang kada tapi ibaratnya tu nang mengharap gaji tapi <hesitation> sukar- sukarela tu bagus jua nang kaya urang- urang nang melajari- melajari melajari sukarela ketu- ketu lo cuman dapat duit paling sumbangan dari siapa- dari siapa ketu ada jua nang keliling bekeliling kampung- kampung tu masuk- masuk belalah ke dalam desa- desa tu ada jua nang kaitu kan tu bagus tu inang hakun gasan melajari kekanakan biasanya dimulai dari halus sampai ganal sampai kekanakan tu kawa harat pada inya ketu na <hesitation> dalam hal ilmu lah itu mulia jua tu gawian- gawian nang ketu orang lulus apa tuntungan kuliah atau sebujurnya gawian- gawian nang kita anggap halus- halus nang kada apa lah nang. Biasanya tu urang meanggap sebelah mata tu sebujurnya perasaan ulun selama gawian tu halal kareda pang nang sebelah mata lah <hesitation> misal gawian- gawian yang nang sederhana- sederhana jua <hesitation> walaupun membutuhkan gelar keitu tapi sederhana- sederhana tu menurut ulun bagus jua kalo kita bepanderan masalah gawian nang paling mulia pasti kita mikirnya guru lah kada kawa di ini lagi dah guru tu dasar nang paling utama lah rasa ulun nang paling <hesitation> bagus ideal lah orang tu kawa jadi guru tapi kan misalnya kita bepandiran hagan jadi guru disekolahan haja kan kada kawa jua ketu nah sekolah terbatas kada banyak <hesitation> sebujurnya banyak sekolah nang masih <hesitation> perlu guru ni membutuh akan tapi kan <hesitation> kada apa yo kada senyaman itu jua ketu na gasan jadi guru nang formal nang nang guru belajar ke kampus <hesitation> habis tu imbahnya lulus langsung jadi guru jadi perasaan ulun jadi guru tu kawa jua dalam artian melajari urang disekitar ataupun digawian apapun keitu, asal selama jadi urang tu kada engkel lawan ilmunya jadinya hakun bebagi lawan ilmu nya tu lawan cangkal jua begawiannya <hesitation> misalnya gawean ulun sorang misalnya kaya harapan kedepanlah imbah ulun lulus dan semacam- macam nya tu ulun <hesitation> malihati dari peluang aja pang dari jurusan tu kan biasanya begawian kaya ditambang ketu- ketu nah misal kaya kita memander akan begawi ditambang mander akan begawi ditambang tu kan banyak urang nang mikirnya pasti. <hesitation> kon apa lah tepikirnya tu buruk lah sebagian besar tapi sebujurnya <hesitation> tergantung lagi kayapa cara pengelolaan si tambang tadi jua ketu nah, kalo dari nang ulun pelajari lah dan memang walaupun dikita di indonesia ini <hesitation> banyak nang kurang mungkin tapi ada jua nang bagus sebujurnya na yang bagus- bagus tu itulah nang kalo kawa dimasuki ketu na kaya nang bertanggung jawab nang nya itu masih sayang lawan alam kita masih melindungi haja ketu na nang ya bertanggung jawab lah walaupun ya ketu pang kada tahu kebanyakan yang mana ulun kada tahu jua ketu na ulun kada kawa berkomentar ke arah sana lah kesitu kada kawa jua ya tapi itu nang paling mungkin gasan ulun selain ngitu ulun mungkin <hesitation> misal dari nang mengabdinya lah nang lebih ke arah <hesitation> kada meharap akan untung kada meharap akan duit itu lebih ke jadi pengajar jua ketu nah kaya guru jua tapi di kampus misal jadi dosen ketu- ketu tu itu <hesitation> asala satu nang ulun handak jua ketu nah yang ulun harap akan jua tapi kan nang itu ulun harus cangkal lagi belajar lagi ketu lo belajar tarus sekulah lagi sekulah lagi sampai ulun kawa jadi yang keitu tapi ulun handak banar jua kaya apa caranya supaya ilmu nang ulun dapat tu kawa ulun apalah ulun bagi akan tu ke banua soalnya jujur haja <hesitation> di daerah ulun di provin provinsi ulun dikalimantan selatan tu masih kareda lagi. Apa jurusan ulun tu dikampus- kampus hanyar aja ada disalah satu kampus ganal di kalimantan selatan tu tapi itu pun <hesitation> belain ketu na, nya meambil sedikit haja setau ulun lah jadi <hesitation> ulun andak me apa lah ibaratnya tu membagi ilmu ulun melajari akan ke kanakan- kanakan lain jua ketu na masalah itu. Selain itu jua <hesitation> ya begawian ni kan <hesitation> nang penting tadi pang kunci nya tu cangkal lawan <hesitation> misalnya begawian nang nyaman tu yang kada meulah mini kepala na kada meulah saban hari ni be apa lah bepandir yang kada nyaman ketu na lo masalah gawian nang ketu haur pusing haur munyak haur minik kepala haur nyanyuk haja ketu kan nang ketu ketu tu perasaan ulun berarti gawian nya tu kada cocok lawan kita ketu na, kan gawian ni cucuk- cucukan jua ketu na dan <hesitation> tergantung urang nya haja lagi kiapa <hesitation> nang nya rasa nyaman berarti ngitu pang nang pas ketu na lo, nang rasa nyaman nang merasa cukup lo jadi kada memikir akan lagi nang lain- lain nang aneh aneh misalnya gawian nang ketu pang nang perasa ulun ya bisa dibilang apa ngitu ideal lah ngarannya jar urang tu nang pas gasan urang gasan ulun jua nang ketu pang kurang lebihnya.